Foto jaati yo ŋissa non. So o ɓamaama tan o hollan alhaali mo neɗɗo woni e mun e kaddule ko ɓoornii. Fuu ɗun yo ŋissa non. Faa warde jon kaa so jon waare en walla so mettaaɗo walaa so belaaɗo. Jon kaa ko waɗi e mun fuu.